Amin'ny dinôzôrô ndraiky araka araka tantara taloha taloha fô misy dinôsôro mo amizao zah tô fa tsy mahita edy e, fa amy dessin anime ndraiky zah mahita hely. <laughs>